<hesitation> Tsy dia haiko tsara edy e, fà ny ràha ren̈iko fo misy olo sasany tsara vintan̈a, sasany ratsy vintan̈à. Mety zen̈y dônko fifandraisan̈a amin'ny fahombiazan̈a zen̈y. Fà izy io zen̈y arakaraka i olo io fo, fa misy koà zen̈y mino izy, avy iô misy koà tsy mino zen̈y fekiny fa fiezahan̈a nany fo zen̈y mampahomby izy, kàraha zen̈y.